Filah jiraah filah aina birri jirah thaa dhursaaaa filah aina dhurah filah khakhalaaa khaa rifesan murerthen khunith jirah. dhub aminen filah baothi jirah khaa amm maam yedhen rifes nadheni ghughurdha khaan ghughurdhan filethu aminen filah tokkit jirah filah khaa akha kioonen khasa khab dhub filah kunen won haen filethu is in rifes gargar mathasaa amkaaa rifes chafuu khasa jisaaaa ama rfes woth mamathan rifes yaani with khukhurushea Khan gargar basaaaa